نحافظ على انتباههم <hesitation> بأن نقترح عليهم <hesitation> نلعبو لعبه صغيره ولا نعملو نشاط <hesitation> تفاعلي يخليهم يرجعو يركزو شويه معايا وديما نقلهم عادة شكلاطه بعد الدرس للي يجاوب صح، نحاول نحفزهم بالحلويات هذيكا باش نخلوهم <hesitation> يرجعو ينتبهو شويه للدرس هذاكا.